<hesitation> I fisaboa amzao zany efa mihasara aloha ary tena hitako hoe agnati- agnisan'ny zavadehibe ame fiaraha-mognina satria ela gn'olo vao maty, raha marary anao d'hita signitry e fanafodiny, raha ohatra ka hanesika hoe mila didia anao efa haindreo avao magnano anazy, f'izy zash, misy avao koa gn'arety sy afakin'io, fa raha tanitanehiny igny koa mahaafaky anazy, izany hoe misy lafirasiny izy io da misy lafisarany avao.